Gny atody izy io da hany tsotra, tena tsotra. Mora gny mahandro anazy. Endasy avao. Na io atao omellette, na io atao œuf dur, na io atao œuf sur plat, da mety aby, tsotra, menaky avao gn'ilà vo afo may da lapoaly da vita, asia sira kely. Ary da tena tiako izy io tena tiako gny mihina atody satria feno otrik'aina ilana rehetra agnatin'atody io de izy koa matsiro. Mahavita io na sakafo maraindray na sakafo atoandro na sakafo hariva, afaka atao sahala amy pizza io aby izy asia tamatesy da tena mety ka. Soa.